Maq ei tiiäq Pakistanist mitte midägi. Tegelikult ma ei tiiäq mitte ütestki riigist mitte midägi, nii et ma proovi niimuudu rahulikult kõnõldaq ja väega mitte minkastki, selle et ma tõtõstõ ei tiiäq, midä üteldäq.